Sakafo mamy ten̈a tiako ataoko sakafo maraindrain̈y ôhatra oe kafe miaro mofo. Tsy de misy anton̈y be karakôry loatra ndraiky fa fazaran̈a feky raha io, de tiako zen̈y oe sakafo mamimamy fo hoan̈oko maraindrain̈y.